طبعا لو سكنت في الصحراء مدة عام كامل باخذ معي اهم شيء اكل وشرب وباخذ خيمة وكمان اخذ مصدر للكهرباء والانارة بالطاقة الشمسية تشتغل بالطاقة الشمسية واخذ يعني وسيلة تواصل. هذي الخمس الاشياء اللي ما باخذها. لانه ما اجدر استغنى عنهم يعني لازم الاكل والشرب عشان اكل واشرب. الخيمة عشان السكن واكيد مصدر الكهرباء علشان الاضاءة والشحن ومصدر التواصل عشان اتواصل مع الاهل والاصدجاء.